<hesitation> tɔ, ma isege n vom puan dee, <hesitation> forgiveness de la sɛla ti ma ti'isɛ ti forgiveness kɔ'ɔm ka bɔna. Fu wa yezu yeti ohh n basɛ ti la ba'asɛ amaa fu kan tam sɛla ti nɛra iŋɛ fu, koo a tɔgɛ fu la sɛla ti la daam fɔ. Bala, la ka iŋɛ possible to fu forgive, dagi sɛla woo ti fu wa nyaŋɛ forgive. Yɛla asi'a boi mɛ, yetɔgum boi mɛ tɔgɛ ti fu kan malam tam, fu mi sa ka tam la pa'alɛ ti fu ka forgive. Fum puti'irɛ puan, fu wa yeti ooh fum forgive e amaa la dagi sɛla ti fu wa nyaŋɛ tam. Bala, la dagi zi'an woo koo sɛla woo ti fu wa nyaŋɛ forgive fu vom puan.